na yaịzị wụtẹn wụdọ mịn rap ga waanọ waam mịnị yaịzị mịnị yaịzị wụtẹn wụdọ kuma nan taan ɗịkɗịk wụdọm mịnị yaịzị waam atụngọnụm mụna taan dịkdịk wụdọm mịnị yaịzị mịnị ya wụdị mịnịn wụd waam ụk kọndọ, mịnịn wẹzị ɓẹl mịnị wụdẹ mịnị wụd ɗọm, mịn wụd mọɗ̣ọ, mịn wụd yayaụ mịn wụd <hesitation> saụ mịn wụd <hesitation> shinkafa mịnị wụdẹ an wọkmụ tama tama mịnị aṇ kịn makaranta mịnịn ankịn lalịịgịnmụ ma war makaranta mịnị an kịn makaranta nbịndanyi mịnị npaad nụm landam mịnị tẹdẹ ịmụ nganda mịnịn pat nụm waam ma wọkmụ ta kaba ɗịyọm mịnị yaịzi mịn rap ga waanọ am bukat aṇ waam ma aṇmụ pịb mịnị angị da agị ta ag wụdọm mịnị yaịzị a waam n'nẹngọn nga mịnịn tan ɗịkɗịk wụdọ.